أتوقع بالأسبوع باليوم بشتغل ثمان ساعات ثمانية فى سبعه بأثنين وخمسين ساعة بالأسبوع عدد ثماني في ستة المفروظ ثماني و أربعون ساعة ما جد أخذت عطلة هذا العام نهائي لأن حاجة العمل ما بتسمح أني أخذ إزا- إجازة فما جد أجزت هذا العام.